So tawi mi heɓii fartaŋŋe ruttaade hakke duuɓi capanɗe joyi caggal. Ngindotoo- mi fof ko ƴeewde jotondirnde e ɓeeɗoon wuurnooɓe ndeen, ɓe nguuraani jooni, tawi ko yimɓe annduɓe no feewi. Yimɓe golluɓe e leydi am no feewi, aduna o fof. Mi etoo yeewtidde e maɓɓe, heɓde gannde maɓɓe e heɓde wasiyaaji maɓɓe. Kadi e ƴeewde oon sahaa no wayino e jooni hono wayi.